अगर हमसे ई सवाल कइल जाये कि हम दिन में कतना घंटा खाना खइले में <noise> लगा देला ता हमार जवाब ए होई कि हम बहुत धीरे-धीरे खाना खइला। वैसहू <noise> ए कहल जाला कि खाना के एक <noise> कौर के लगभग बत्तीस बार ते चबाई क चाही। ताकि खाना अच्छे से पचि सके। एही नाते <noise> हम्मे खइले में आधा घंटा या <hesitation> कब्बो-कब्बो <hesitation> बीस मिनट लगी जाला। हम एक अइसन मनई बानी जेके खाना आराम से धीरे-धीरे चबा के खाइला पसंद बा <noise> अउर एही नाते <noise> हम आधा घंटा जरूर लग देला खइले में। काहेकि हम हर एक कौर के बत्तीस बार चबाइल अउर ओकरा पूरा खतम हेले <noise> के बादे दुसर कौर मुँह में धइला। हम ठूस-ठूस के खाइला पसंद नाहीं करिला। <noise> हर चीज <noise> एक सही हद तक ही होएक चाही। चाहे ऊ खाना खइले के मात्रा हो या खाना खइले के समय।